Snake I'm like I'm very very much afraid of snake because ehn get friend a bad and when a bite you la trouble so I very afraid of it